Amara ososo amara avive amara avo esa amara avo ene amara avo iso amara avo ezeza amara avo ihre amara avo erre amara avo izii amara avo ikpe amara avo ikpe gbo ovo amara avo ikpe gbo ivi